Рафи китоб барои ман ганҷинаи хомӯш аст. Ҳар як китоб дар он ҷаҳони алоҳида аст. Он бо хомӯшӣ, дониши амиқ ва орзуҳои дур алоқаманд аст. Ман гоҳе танҳо менишинам ва ба китобҳо менигарам. Гӯё бо онҳо сӯҳбат мекунам. Ин раф нигаҳбони хотираҳо ва хирад аст.